Uda mme unork. nje affia ndep arechi. ndep arechi mfene. mmang mme ngwor, mmang mme nyai nse ke asa ngwor mme. ngwor mme kpor kpork ígo ígwe ígwe. nyai mme nderi. nseme udah. nseme unork. ndeme ya ya ya ndeme ya ya ngo mmang mme yerk nse. nsene mme oven kpor-kpork migane îge nsene mme. mvan seme îgon. m̂ven seme asuwogarda. mven sameh afriya. ndung oven ewe kpor-kpork. ndong me íbin ba kpor-kpork ngo. nnguhume. nnughume ngo ari chime ntagha efíbirah. îre imang unum. unum edi erong erashí. erong mme ígo erome deyne ke wor gure ejí uu gaha arem ke arom uda. mme unork. udum uda useme. useme oven wor ari seme. mme oven edom-dom paper wor arí mme nni ize. arí rong mme kpag nna ishi ago írom wor ama. asame unum Êdí. arong mme ínep-nep. arong mme íbeni ígo amang mme ase ke îdud. aremme ayanna wor achi. anug achi ago. anug aket Nno